पहिली मंझे केवट आपली माहिती कोणांकात दिउंक। जाणा ज्याच्य खातीर आमी सुरांक्षित रवतलो। खा वायत तेया जाग्याची माहिती आपल्याक खबर। असंक जाये आणि आमी सगळे नियम बित्त पाळुंक जाए। जल्यारात आमी दुसऱ्या खातीर देशां सुरक्षीत भौवपी।